لا مو كل سلالات الكلاب ودية بنفس الدرجة. في سلالات معروفة بانها ودودة ولطيفة. مثل ثانية ممكن تكون اكثر حظر او شجاعة. زي الروتويلر او الدوبرمين. لكن بالنهاية شخصية الكلب تعتمد كثير على وتعليمه. فحتى الكلاب اللي طبيعتها مو ودية ممكن تصير لطيفة اذا تلقوا الرعاية والاهتمام الكافي